ⴰⵙⴼⴰⴳⵉⵏ ⵏⴰ ⴽⵀⴰⴷⵓⵎⴰⴳⴰⵍ ⴽⵀⴰⴷⵓⵎⴰⵜ ⵜⴰⵔⵉⴰⵇ. ⵜⵙⴰⴰⴷⴰⵔⵉⴼ ⵎⴰⵜⵔⵉⵢⴰⴰⵏ. ⴻⴷⵉⴷⴷⴻⵉⵏ ⵏⴰ ⴽⵀⴰⴷⵓⵎⴰⵜ. ⴻⴷⵉⴷ ⵜⴰⵔⵉⴰⵇⴰⵜ ⴻⴷⵉⴷⴷⴻⵉⵏ. ⴽⵀⴰⴷⵓⵎⴰⵜⵣⴻⵉⵏ ⴻⴷⵉⴷⴷⴻⵉⵏ. ⵏⴰⴷⵣⴻⵉⵏ ⴻⴷⵉⴷⴷⴻⴼⴰⴳ. ⴻⵏⵏⴻⵢⴻⴷⴷ. ⴰⵡⵍⴰⵏⵉ ⴻⴷⵉⴷⴷⴻⵉⵏ. ⵜⴰⵔⵉⵇⴰⵜ ⵀⴰⴷⴰⵜⴰⵙ ⵜⴰⵔⵉⴰⵇⴰⵜ. ⵜⵙⵀⵉⵍⴰⵙ ⵡⴰⴷ ⵜⴰⵔⵉⴰⵇ. ⴷⵓⴱⵉⴷⴷ ⴻⴷⵉⴷⴷⴻⵉⵏ. ⵡⴰⴷⴷⴻⵉⴷⴷⴻⵉⵏ. ⵡⴰⴷⴷⴻⵉⴷⵜ ⴰⵙⴰⴷ. ⴻⴷⴷⴰ ⵎⴰⵏⵏⴰ ⴽⴰⵜⵜⴰ. ⴱⵉⴷⴰ ⵡⵉⵏⴰ ⵔⴰⵜⵣⴰ.